Nomi waɗirta Miɗo waawataa waawi sowde ngoodi ngal e hoore ngal baɗɗo fiyaangu ngal, waɗude fiyaangu goɗɗo ngam njiddaade ngal hoore ngal. Miɗo waawataa hokkude hertunde ngal ndiyam goɗɗo kadi waɗude njiddaade fiyaangu ngal.